<hesitation> chinyanga cheri- i- wikii <hesitation> huri nende enyanga ya khuranga, jumatatu, enyanga ya khabiri, chibiri, nyanga ya khataru, chitaru, nyanga ya kha- nne, chinne, nyanga ya kharano, chirano, nyanga ya sita, jumamosi, nyanga ya saba, jumapili.